Achort ma wud echibe eyena ka ngun mfa-mfa afanikón ma eri ka ngún mfa-mfa ane ama áfo ma abing áno ábo ba a politician ane ama āfo árim ari ka okpokoro ma eri ángo ka nkum nyi áne bi ishi ama nkún ma akere na se wud ebira ābo. abo na abāk ejena na obo ane ama ófor na áfik ngúm achád. En mba ereh ikom to obudu highway abibi nkún mfa-mfa akpighi ejum nji tad okpó ji oji kpe oji kpe ománe nwed ótor se okeba etum eji ekare etum oh chan̄ oki yen se monche amān nwed afōn etum chak akara ye etummonche aman nwed aji nwed ta aman akare etum o eji akare ye chan̄ ngún mfa-mfa akpighi ejum nji tád nji na mme ngóra ane se ane ma ari ano ngō man ari ka okpokoro ángo ma ane mi ishi ma ngún obhasi ayigha ábo akpó-okpó abo feb feb so that edu áfor ngun anob akare wud ka eyám nji ebu aka yim ano de mbi cha kpe atufam me etek ejire atufam ma etek ejire akpighi. Echi a atufam abibi ngún achibi adik njim óbo obin̄a njim ábo na adik. Kpe oji na nban a bán nbán ányi si r:r:r: nnon ayin mfane nchane eji eban o chan̄ echi a adik ano njim óbo ejum nji tad again ejum nji tad nji mme nkpi again nji nki kpe áfor eri se ngún ereh mfa-mfa mba abon-nche echi abon-nche anyina akama se erin aji eyuk a se monche akāma se Abang mfa-mfa monche achibe akáma se mba ken obi nkún akpighi kpe okpó tor obinghi monche se otum ye etum nji abāk oh chan afu ama nne nku nne aki tuma akún oshon a fim ka nshi se nno mfim ano oshón ka nshi okába mfa-mfa ntun eya aboe ye ochibe otak abhi ma otāk abhi ma otāk a ken mfa-mfa nnon nshira na ano mme se abon-nche. Ajena nnon ekori ago ekori ye se se mfa weh weh okere se ye nna okpi aron̄ ochighim a bi ntibe ba nta na ba ashi wun ba ane mba ari áno n̄gor anok anam agún ába kare abon-nche abon-nche achibe a yua atem echi a so that ábo acha ángo ka osor but obhasi nyo ayim ósor ayim nsi ayi se kpe jen kpe jen ekpi eje erik bi itibe egore wah ane mba ari ene bi ishi ma ari ángo se ayigha abo aka kpo onam agún akara obo nji a yua atem akare abo nchi etum ntum nyi abo ari ano ka anyi a kin akare abon-nche ebu ábo akwe de abid en nji mfa-mfa ka ogim eji onam a ejum o chań ábughe ama aki sire ojak eje se ōgim okpe. Ojak ofu se akpó kpe ogim ojak ojor ofu se akpē na ojak ojor ofu se na se óbi-a-nga se na se oji ngá se na se echi omo yen se ntek areh fa-mfa kpe jen kpe jen akpek ogim ka nje ogim mi ye ágbugha ogim mbi en ntek areh mfa-mfa oji ka ntek n̄yi tád cameroon ágbugha ma abho achin agbugha amire. Benin republic ágbugha ma abho achin̄ ágbughe ma amire wud ma eri ka nigeria mfa-mfa eyim feb feb bi cha kpe jid kpe ejum nji enyine omen̄ ofi chan mme nkere mme se amaghe nne nyo abin-a-ano ye se Donald Duke abha kume nne echi ka ōsor so that edū áfor anabe etek ngun etek <hesitation> etek ejire. Ane ngūn ereh akare wud ka ebād.